आजकल का लोग पुराना दौर की तुलना म ज्यादा यात्रा करदा छ। यू एक दूसरा के साथ जुड़न मंजी और नई जगह देखन का खातिर त बहुत अछू छ पर यात्रा कन सी पर्यावरण पर दबाव पड़ दु। बहुत ज्यादा गाड़ी चल्दी, लोग दिन रात ट्रैवल करदा त एसी पर्यावरण भी दूषित हों दु और पॉल्यूशन भी ज्यादा हों दु, ये सी जु है साधनौ की कमी वेई स्क्दी छ।